Algeria adhaa ishian birria ishin mambo dhuraninen fandhoti inamaa won dhurani ghan elfuu kaa dabree mambo foenishiani median romani iyo otomani iyo mambo french ukolonion wonsunn lila fan jirti mambo acsisternen acpetiturenen lila fan jirthi ee inamaa suun deparsaaa acteje team guard jimila faa festivalinniii hinjirthii Kaa idiafaa hinsherekeni ee afan ishin dhubethinen afan birri berre sunn dhubethi mzikinen lila faan jirthi